urr naam lilaa bekeenu afadhalin naam lilaa ufbekuu malaat uff bedh wontantee ijetee akk nam ufbekhaat midafetaa, naam lilaa bekheen bekinuum chalaa amotuu woyyu uff hinkarkaruu abansun, hoo atin nam uff bekhuu aklin tantee lila sii karkartii duub nam sun duraa itaa anin.